Algeria ada ishian biria ishini mambo duranine fan doti won durani gan alfua kaa dabre mambo ponishian, numideani, romani iyo otomani iyo mambo pregcloniali won suni lila faan jirt mambo ak it techchane lila fan jiirti pasakat tegiteam, gedi jamila faa festival <hesitation> hijirt ka iddi faa nen<iunintaligable >hushrekeani afaa ishin dubetineni afan biri bere sun dubet muzikinen lila fan jirt